الون اللح- اللحمر، عندى يرتبط بالجوة والحب والسعادة، يعني مثلا في الأعياد والعروض يشيلون الأحمر كدلالة على الفرح والحظ الجيد، والحياة الجميلة، الأحمر له- له مميزات جميلة واجدة.